أكيد نعم التعليم مهم جدا للمجتمع، لأنه يساهم في تطوير الأفراد ويعطيهم المعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق أهدافهم، التعليم يساعد على رفع مستوى الوعي، ويعزز التفكير النقدي، وذا بدوره يخلق مجتمع متقدم وناجح، كمان التعليم في تقليل الفقر ويزيد من فرص العمل، لمان يكون المجتمع متعلم يكون أكثر قدرة غلى مواجهة التحديات <hesitation> وبناء مستقبل أفضل.